Puutril om, noh, kah määnegi kast ümbre, vai korpus, üteldäs. Sis ommaq klahviq, või-ollaq sõrmlaud. Ja sis um määnegi ekraan ehk sis piltri, ja hiir, ja sis um määnegi laatmisõjuheq.